ताला सुरक्षा प्रदान करण के लाने एक साधारण और प्रभारी यंत्र होत है। ताले ने एक विशेष मेकैनिज़्म पाओ जात है, जैसे पिन और शॉकेट सिस्टम होत है। उमें जो एक बार लगा दओ जात है तो ऊ केवल चाबी से खुल सकत है। और ताले के अंदर पिनों के स्थान पर लाके उके खोलन के लाने उको अनुमति जरूरी होत है। यदि हम चाबी गलत लगावत है तो वो ताला नहीं खुल पउत आये। ताले की बनावट इतनी अच्छी होत है कि उमें जौन सी चाबी हम लगावत है। वही चाबी लागत है, बाकी अन्य चाबी नहीं लागत आये। काये के उके अंदर जो सिस्टम होत है वे सब अलग अलग चाबी से हिसाब से हो जात है।